كان في رائد فضاء كان ف الفضاء بيستكشف بعض الأمور بعدين فجأة لقى نجم ، نجم غريب جدا نجم كان بيلمع وكان مكانش موجود قبل كده ، حاول يستكشف النجم ده وقرب منه أكتر ولقى إنه هو كإنه بيرسل نبضات هو حاول يفهم ايه النبضات دي بس اعتقد الر- رائد الفضاء إنه النبضات دي بتدل إنه في كائنات جديدة أو في حاجات لحد الآن مستخبية بس طبعا كلهم بيستكشفو وقال للفريق ف كوكب الأرض علشان يستكشفو ايه هو النجم ده